Sor meh lōga sah m’ibi maa sah su lɔ̄n lōō. Sor māā tɔn maa loo sah, m’kura mia sah dana lō kɛrɛ inghi daa-lu sah m’su kāāni sah su yerekēn, m’kwa mia. Sor é uwira baa sor uwi sah e inaa nɔ biini biini, m’dana lō kɛrɛ lɛɛ daā-lu sah m’ku’e māā sah lɛɛ loo. Sor meh kwɛna māā lɛɛ lōō, m’su kuma kēn álu é bania é kén, sah siwee uu bie. Sor meh uura āā dēē, m’yii tɔ, m’sekēn tɔn dɔɔna maa lōō sah kwa mia, m’su ɛghén ijereku. Sor maa ɛghɛn daa-lu M’wiini nunu, m’lɛɛ boro, sor é uwirà, on’ kum abegè, m’tēng ayō m’kum abegè, m’su tere nɔ lō kɛrɛ. M’ tēng ayō. Sor é uwira, m’su tere tere nɔ. M’kabara lo’i akpōnu, m’su tere nɔ. M’su lōh sah su yereloo. M’su lōh su yaaghɛ nɔ. Sor maa yaaghɛ lōh nɔ, m’sn ee abu’e, lō eera sah é buɛra, gbagaraa akpa sah lɛɛ lōō. M’su lō ee abu’e, lō eera sah ē buɛra, gbagaraa akpa sah lɛɛ lōō. M’su lō ee abu’e, m’su zumah, m’kpor lō ee abu’e nua i sɔgɔ sɔgɔ, tēng nua i sɔgo, i sagini, isagini, isagini, m’feng dɛnɛ ēē nua isagini, sah yere bu zii ka fere. Sor é uwira kāānà kāānà, m’su lōō ee abu’e wu nɔɔ lo kɛrɛ āā sah uwi. Sor é uwira, sah lōō abúe é buera, m’su dɛnɛ nu sah lēre loo sēn, m’lɛɛ boro sah bie daa-lu. M’yere mia, sah kwa kɛ̄ɛ̄n; aba lōō mia ā, a zii bɛ, sor é bɛ, m’sikēn si éé, kpor kááni sah su yere kēn. Lo mia ā bɛ. Sor é bɛ ā, m’lɛɛ boro bie daa-lu. Sor maa é uwira, sah é sɛ̄ɛ̄ lā lōō, M’su akwe. m’ibi lo beans, sor maa ibi sah, sor lo kɛ̄rɛ̄ é buéra, m’su ka nɔɔn. sor māān é taa lōō, su ka nɔɔn sah su tɔ̄n lōō, sir māān é taa lōō, su ka nɔɔn sah su tɔn. Sor maa tɔn ā loo sēn, m’lɛɛ boro sahsu sere daa-lu. Lo ka nɔɔn neh yɛɛ, uwi, sor é uwira, sah é lééra, maa é taa loo sah é bia Isagini maa M’su Ibugu garri sah su kwɔ’a, kwɔ’a kwɔ’a. Sor maa kwo’a sah. sah é leerā, m’ ibi zii ikmà sah su yaa ba meh, m’ ɛp. Sor meh ɛp, m’wiini nunu, m’lɛɛ boro kɔ sikēn uwi kinà. Sor éuwwa kinà sēn, m’lɛɛ nunu sah sikén su ō ibugu garri ā su dààn, kiira kén. Sor meh kiirakèn sah, m’yene dèè dana lɛɛ daa-lu sah serekēn, m’lɛɛ nunu kɔ mia ā aa lōō, m’su tere, m’bueten ibi lōō zii zii nēē sah yerebu zii zii ka fere. M’su ak’e yerelōō sah wa neh, i dé ālu zia é ma mda é lōa dē sor alu lɔɔre sah m’ɔn māā sah yere nɔ sah a ziini meh loo.